Qurtumii guyya hagam freezer kas keeni ak ishin hiaman. qurtumi dandette guyya akii wiki lama freezer kas kette hin nyaatta kabla ishin hiamatin. duub woyu inama hin tolchituu woatinen siku illamaninen kas kette qurtumin woyu innama hin tolchituu woatinen chemshitee freezer kasa fuute kalangite fon nyaattet dib yette dib gudio hinqabdu ishin garannen innama hin dukubsituu safi fon dansa.